Buxanka, baton, lavash, chiabatta, borodinskiy non, baget, tandir non, somsa noni, qishloq noni, graham non, grissini, prokma noni, baton noni, shirin non, spelt noni, multigrain non, baland bo‘lakli non, kubik non, achchiq non, qizdirilgan non.